Disɛba ti tu wan nyaŋɛ deele de la, alɛɛfi, bitɔ, ma'ana, gɛ, sukaam, suma, geeni, nɛnɔ, zim, tɛ, bɛrisi, bɛntɔ, soya binsi, naara, kariyɛɛna.